A pos a nanani este jatainio ku ña va´ayo amistad te io tíní primayo, primayo este familiayo un io inka nayiu ja kasayo llevar bien ji te ntíí kuítí cha´aun jena´ade ka´ayo ja ku parienteyo de jena´ade chi yua ku costumbri ja nava´ayo veeyo, kua´ayo in staa keede, kuayo ntucha koode, nun nun ntucha vixi chi yuani kaji jena´ayo kua áyo in ntucha vixi ni kajide yua ku in costumbre ja ncha va´ayo, sa´ayo intíto´o ntucha cafe yo, ni ja´ayo in refrescuyo te ni ja´ayo.